في الواقع كثير من الاطفال يتجنبو- يتظاهرون بالمرض لتجنب الذهب للمدرسه وفي الحقيقه أنا فعلاً استخدمت هذه الطريقه عده مرات وذلك بسبب الملل أو احياناً بسبب الخوف ومواقف معينه تجبرنا أن نتظاهر بهذا السلوك.